Wen <hesitation> re ri woy ataq qa utz laj wooy <hesitation> a kuj yab'rik rmal kum por ejemplo qb'iij la', la momchicharin kuj cha'qe qa utz rtijik la' kum ri la' qa utz chi, chiqk'aslimal ahor li ichaaj kin ichaaj xuq qe' tya'j. rtya'jil waakx are'la' wooniit chuq k'aslimaal kum ki ryaa qchaqaab' y xuq ke kb'ixik la, la paan qa qatz tlo utz lá kun xaq wen xtiq tiij paan ojk'orii ween no'j ya juraat chik kuj kom rom wi'j sicha'ween re la' le ichaaj k'o qchaq'aab' maq por ejemplo uj k'oqoj taq q'oos kuj cha'b'elo'wre' más qtiij ichaaj xuq ab'ees qtij ri rtya'jil ak' no'j taq che jun kb'anik b'ayk'chi' qtij, no'j ri waakx haber qe wre' puqtinmit xaq xew wu viernes, wu lunes kk'eyxik ey kk'eyxik no'j ti'qtaqiij ne naj wa'chi' más qtij qe mloob' qen ichaaj más qtij ichaaj a xuq qtij li ruq'ooq'kb'ixik chee o knaq' qe'taq knaq' are'k'la' qtij utz rela' chuq k'aslimaal kiryaa qchoq'aab' kopli kinb'iij nk'i kiryaa qchoq'aab' <hesitation> i kuj chuknik rmaal kpewi'j a ataq kpe wi'j xuq nim re' kuj eek chi' chjaay kéqtja' pero si kche'jepoon chre sub'chik a luuj ri sub' ruk jun kaal rec, rech ak' o ruk'ichaaj ruk'jun nmaq iik aa xuq wooniit o xuq kow qchi' la ri nuch' iik kujcha' qe che o li moom iik nmaq iik q'en laj iik woniit la'chiq chi qatz cha'lo rya'l kenichaajqtij a wooniit chu qk'aslimaal.